Ehe, karatry famoahambola zashy da karatry kidikidy plastiky zay vita ame plastiky zay izy io, asofokinao ame vata ame banky gnao, da <hesitation> izy io zany fomba raiky, afahanao mamantatry gny toe-bolanao, afahanao mangalaky vola, afahanao avao koa mamindra vola ame <hesitation> kaontinao hafa, de izy koa zashy fomba afahanao <hesitation> mangala vola avao koa.